اذا تبي تصير أكثر ترتيب البيت أول شي خصص مكان لكل غرض عشان تعرف وين تحطه، بعدين حاول تنظف وترتب أول بأول لا تخلي الشغل يتراكم عليك، سوي جدول بسيط حج التنظيف الأسبوعي وخلي كل يوم لك مهمة صغيرة وإذا ما تدري وين من وين تبدأ ركز ع مكان واحد ورتبه بالكامل جبل لا تنجل لشي ثاني.